Jadi menurut kita <noise> menurut kita penting penting untuk anak remaja orang dewasa itu kuliah bikiapa kong kita bilang penting karena kalo misalkan <hesitation> karena kalo misalkan kasana kasana kong kaya contoh kaya dong ada buka tes begitu kong dong ada buka tes bagitu kong macam misalkan kaya dong butuh kaya ijasah sarjana mo mo terserah mo sarjana s satu ka s dua ka d tiga begitu penting pokonya yang namanya sarjana itu kalu dong ada buka tes kong butuh ijasah itu itu kan yang tadi yang tong kuliah itu kan tong pe ijasah itu bisa tong kase manfaat bisa tong kase manfaat untuk tong pake tong pe ijasah yang tadi yang tong kuliah itu kong tong dapa.